Mamoa maja kavita ipiuta, <noise> ñande masa aniara otini ani ipiru yandeve esa oñemoamaja kavia yae. Mbaetiviko ovukavi <noise> yandeve jokuraiko <noise> yandemboe yande ipi reta yayapo guiyape.